Kimmämiilsüs um muidoki väega tähtsä egäsugutsidõ häti ja probliime lahendamisõ man. Muido ku sa olõt sääne nõrgakõnõ uma loomu poolõst, sis um sul rassõ naid lahendaq.